Sientu, ka'anj xihia chi', ka'anj xihia, ba'nij xia chi, ba'nij xia, bij xihia, chi', bij xihia, ko chi', ko, chi', 'ngoj.